Elefanta ndraiky e! Sambà izy maventy be iny fô izy zegny tsy masiàka, izy tsy mingodagna olo, tsy mingodagna nananjy <hesitation> avakeo kô hitantsika zegny <hesitation> karaha oroananjy lava be igny zegny sady <hesitation> fisotroany rano igny <hesitation> kara hoe solon-tagnananjy satria oafahany <hesitation> mandrambiramby raha, zegny koa zao anisany mampiavaka agnanjy, avake farany, <hesitation> zare zegny tia mi- miara miena- miena en groupe zegny zare fô tsy miena mitsitôkatôkagna.